بصراحة أنا أشرب لما أعطش، يعني ممكن أشرب في اليوم ثمان أكواب ماء ممكن أشرب عشر أكواب ماء على حسب الجو وعلى حسب إذا كنت أ- أسوي مجهود أو لا طبعًا بالنسبة للأسبوع ما في رقم محدد لإن احتياجي للماء بيختلف يوم عن يوم زي ما جولت إنه على حسب المجهود اللي أسويه وعلى حسب هل أنا عطشانة وألا لأ، هل اليوم حر وألا برد.